Bilgare noy wallirta feɗeli mun cheutuɗi ɗ kanji nangirta chuppon e folu, dagandaleji. Feɗeli ɗin kan joni hurɗi muɗum kanji woni walla muɗum kanji tatcirta komk, kanji foɗirta komi, kanji siforta tew, kanji ɗin huttirta marefuwel faa nyama tiketti majje <noise>